Yaa nikufa yaa, yaa abaliyaa holo yaak, yaa na anim. Yaa abala holo se, nikaa tusiraa aifei siyaa kahunaa lumante, sei akaise luman. Nikaa siyaa kaafele te, se ebele sira aifei lumani. Se seha huanese hakai se luman. Se tuara aifemeun te huanesye, hakahuna lumani. Nikaa sa <hesitation> nikaa se ebele sira aifei melewa an. <noise> melewa an lumansi yaka. Awoi eme hua, eme hua hoines seikinesko, eme umra aifem. Henek hufua hua anin, yaa a baaliyaa holoi kiya kiya na ani huama. <hesitation> yaa niakufaya ya baliyaa holoy yak hufna ana, yakane ubiti baliy tu inam, tu amam. Bala hua ene ufaya, ufaykoya amau, au nesya baliya esa esa niau. Hau u <hesitation> bulaira nika'u, bulai siraka melem, urak nafu'i. Au ubulai hiraka melamau, bili tu ara hoholam. Inam am tu amam am, amni ufaya ni'in te am otes sababalene. Loy au nimu esan anin no, holama hoholo nika'u uhayni umale hatele'i, uu waine uborok nimu. Inam tu amam wama, um aisef um hitualoy ufalal'na. Ne inam ne yaka, aubona an muhuhakete, loy au ho ene ubulai. Inam aman rakamela, au ulekete ufuene ukelay'i. Tahitutu mansia enem ita, hwa eneta leke, huaneste siara'akam melai amaun. Melesyaka en makasarai inara, tuserai ina ratus serai aman rate. Sia baley holose'i, kote ni tatabalya ma, te si hua ene leke'i. Ama heya abalani, yak ofna ana ana amaun.